I yeri iwari saki te trime isaki te jein se mu me tari ye te iye warie ame iamuno teke ba i tamuno amie mue be anga me ibio sobia be anga ibra sobai be anga boma duku te amu si atomi bra bio suama. I piki mie aru me boku lote bebe o nume i bio bio pele ma imie arume bukulo te bebe tam uno be nume ane ibibio so ware ike bio kuro ma ye goye goye ' i tamuno be oririna emi ibala fala wa ibala fa ibala fame beye ofori ye ibak fa ibala fama be ye oforiye ibalafa ibalafama beyi beyi oforiye iba ibalafa wa ane i dugo te ke tonkiri ingi se me bai munoso tamuno gbeingeri ane ina emi beye ibalafa maibeye ofori i yeri ibi tonbo te iwari bu ibi dumo ibi dumo kom ise ba ibi dumo kon imiite ja ama mu ku ma si tombo ane ike saki bare so ania tinie. Ibuo imue be anga mela brame i inbo bewa imina yeri a jein se bo bomo amie bo bra me amie bai be bra ani miya pa bra sua pri iya ama bo ibi duno konai i wari ibi dumo kanai ise bo ibi dumo kanai te imiete mu kuma itari erebai bo owu si ton bo be bra ofori ana ayi memgba goye goye ani pa mii be ange iwari na i ama na i se na ibi dumo kon ibi dumo kon te imu anga goye goye ani ibi dumo me ibi apu wari bu me ipiki so bare. In bra tubo bem munoso amu wri be anga ibi o awusama apu kuma ibi wari ane amute mu so wiri beye are tie because ari maso ake munju saki wire be dumo o ibi dumo na ibi wari bu ane apaka boye me gote ariso opu jamuno ake mu su wire be wari owu ibi wari gote a gboi kura na ikiwa layer sime te mo ku me bo pikima bote so iwari bu imuanga goye goye ibi dumo imute in si dumo ke in a konia te ibi dumo konai so i yeriba munoso ani ibi dumo me ane inke ina ye wenii te. Aabobe tori saki me late be ipiki pikima iwari bo bari anie eresi i mue be anga goye goye ibi dumo kon tamuno piki i kie ibi wari bo mu te o piki dein ma te anga te ipiri ma iwaribo